Pwr zotin kalamat sot lujn top, lujn gjona tjera, elektronika, si lap toop, nonj gjw tjetwr, eiektronik, pse shishto ina tesh, kto vjeta.

Mana s jam tu kuptu shenjwn qw kan dal mijshat... kwt, mijshat mijshat kuptova un, po m pwlqen mijshat, pwr mijshat s dij, mana, s di pwr zotin. s ka Ca me t ba.

Car dokumenta na duhet? E veC si pashaporta kena asht ma e ma para ... pse t tant kan me pas pasaport.

Po mana atje m Shqipri boll ashtw shi, asht vrant, pse Shqipria ka shum shpesh edhe rena edhe kshu gjana, pwr zotin po.

mana, ktu ku rri un ka plot me kafsh, pse kina shum Cena, maca, pwr zotin jina plot.

pwr zotin, si te tant prind, ma t mirat pwr fmijt e vet, ... mana ma t mirat n bot pwr tan fmijt

Edhe msusja a mir, mana, si babwn e nanwn, sh ka kurr, pse si babwn e nanwn s ka. Pash zotin, mana.

kiC i vogwl be be ban, hajde shkojmw bashk nw ara, tin, tin, tin, un mledh lule ti han bar, tin, tin, tin,

Pwr zotin, dhurata ma e mir asht kur shkoj aty n Shqipri, m fshat, knaCem, a nonj shtet tjetwr, shi kta askund, asht shum mir atje m fsh fshat

pwr zotin, Ca me ba, blejm nonj turt, me robt e mi, e presim, Ca tjetwr, noshta blejm nonj gja tjetwr, s di, mana

mana, grosh, mana, m pwlqejn shum, edhe nanjwher jam tuj i hangwr n shpi, grosh... jan shum t mira

Pwr zotin jam tuj muj m u kujdes, me shoqni kujdes, tesh, asht pak zor, qishta, mana, asht zor m u kujdes

Pwr zotin, qe ke berati, ka shum qumur, a shum i mir, jam te shesht ku jam, na pa, asht shum mir, jam tu than edhe me pa edhe ti, pwr me pa me sit tanw.

tash indrit jan bo gjithkun nji lloj, kan hik kto t fortat, s ka asgjw tjetwr, shishto. Kan ik kto t fortat dhe asht njw lloj tash... ma mir...

Pwr zotin, kafsha qw m pwlqen ma shum a Ceni, pse kam njw Cen e zez, a shum i mir, jem tu luj me kta dhe jam ta nxjerr xhiro, pwr zotin, Ceni

Mirditorshe, sikur kcejn ... sikur kcejn... Mirditat, mana, shishto, pse jena njw lloj.

Ato e din pwr zotin edhe teknologji e tyn... teknologjia e atyne, pwr zotin, z di gja, di se kto, bangat,